<hesitation> ikúnyà màa na kɔkɔ, màa na kɔkɔ, màa na kɔ íɖìgagla ɔmi fíà ukleklenì ɖí àfà úni sú à ma nɔ ni kaɖì ìbéè ŋè amánìbo kà ɖí àfabi àmánìbo kɔ àfà lɔ nyó nélèe kòkòkò. úwaanì ɖí mìnyè kɔbu yize mìnyè kɔ bu wú jàkálì blɛ̀ɛ kɔ bu kpó ígabɔ̀sìkplà iga àlɔ ùúje kà zó nyo nélèe ìgbè wèe lèe kpó ígabɔ̀sìkplà, kɔ̀ ŋè àyi íɖìgagla nyòo nélèe blɛ̀ɛ àkàtiabíbɔ̀sìkplà nìlɔ ɖí ni igagla nyòo ákàtiabí ká lée kpí <hesitation> u lánì ɖí ùfù kɔ bu ɖó ùfù. ùfù lɔ kayi bù bó ɖòo káyi kókòkò ni kɔbú nì ìkà nì kpo ùfù bɔ̀sìkplà kɔbu tú akpafloò blɛ̀ɛ akpawúsíwúsí blɛ̀ɛ ògolèe àkpa búá kɔbu tú àn kɔbu nì kpo, kɔ kàɖí bɔ̀sìkplà màa ówó be ŋè ówò nàmi ówò nì wogbù. Kɔ ùnùùna kɔ íɖìgagla, íɖìgagla ù nyo ùfù èle, úni nyo mìnyè lèe, úni nyo àfà lèe, úni nyo àyàyíta lèe sú ɔmi ɖàa kpalí mínyè ɛnɛ́ɛ, úni kò úna kɔ íɖìgagla gbɔ.